मानव जीवन सबसै अनमोल होवे है। थारी हर सांस, हर सोच में अमूल्य अनुभव छुपा <hesitation> रायज़। इंसान रो जीवन प्रेम, दया अने समझदारी से भरपूर होवे है, जिकरो कारण परिवार, दोस्त अने समाज में अपनापन बढ़े है। सुख अने दुख, संघर्ष अने <hesitation> सफलता मिलके जीवन ने सार्थक बनावै है। जीवन रो सम्मान करबो अने सुरक्षित रखबो जरूरी छे।